D'Australia me sona más que la cerveza essa Foster. Sedrá que me tomu cuenta delas cervezas quandu vo paí.. Peru dela comía no te sé izil. quiciás que coman carni de canguru peru la verdá es que tapocu no tengu vistu restorán australianu dengunu. No me figuru a naidi dela genti que perguntas dixendu algu ralidosu dela comía d'Australia, la verdá.